सरी सर्पो के परकार कुछ इस तरके हो अच्छे। जैसे की साप, छिपकीली, कच्छुआ, मगरमच। घड़ियाल और तुआ टारा सरी सर्पो के। मुखे रूप से चार समुह में बातल गईल छे। जैसे की साप, छिपकीली, कच्छुआ, मगरमच। घड़ियाल और तुआ टारा सरी सर्पो के। मुखे रूप से चार समुह में बातल गईल छे।